Kuptoj që ndihesh i frustruar dhe më vjen keq nëse dukem i ngulitur. Q ëllimi im është vetëm për të siguruar që kemi marrë parasysh të gjitha mundësitë. Ka ndonjë shqetësim tjetër ose pika që nuk i kam vënë re?